अगर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहतूं। तो ये प्रकार ते ब्रज भाषा में कहुंगो। जय राधेय राधेय मोये डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर भूर रहूं हौं। मोये फलाना फलाना डॉक्टर से मिलना चाहतूं, उनकी अपॉइंटमेंट मिल सकै। मेरो नाम, उनकी परेशानी बताओ, जैसे बुखार दर्दो कोई चेकों करवाना होय। तो डॉक्टर साब कब फुर्सत में होगें। मैं तुम ते मिल सकूं परसो या तरसो के समय होगो तो और बड़िया होगो। अगर समय ना मिल पायो होम तो <noise> और जल्दी फ्री हो सकत है। और आंत में पूछनी है अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन के लिया फीस तो न लागे। और डॉक्टर साहब की क्लिनिक कहाँ है, कृपया बताई दाओ बात हम आप ते कर रे हो। धन्यवाद मेरो अपॉइंटमेंट लेटर फिक्स है गो। या प्रकार ते डॉक्टर साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मेशन करवाना या प्रकार ते ब्रज भाषा में कहनी है।